شو اللي نعرف اللي انت اليوم بالحق تعديت بأخيب نهار في حياتك في الخدما, أما ميصيرش لينسيوه ونحاولوا نخرجوا تويكا تمشوا ونعملوا دفرا, نمشوا نشوفوا مطعم نحل جديد كنت حابا نجربو, ليه لا؟ نولي ونمشوا نفطروا ولا نتعشوا فيه ديما, <hesitation> ولا نمشوا للبارت نلعبوا, أي حكاية عشان نبدلوا, الشعور الزعلينا من الكوبي.